<hesitation> ɗun ñaaƴdu yimɓe. Yogaaɓe nii ɗun ñaƴirta, a waawa wiide ana haani haɗeede kaa ana waawi yoppeede. Kaa alsilamaagu kaa rewɓe tan wii hariiri woodani. So wanaa ɗun won nokkuuje yogaaɓe worɓe jaati ana paroroo ɗun. <hesitation> Kammari neɗɗo gooto yiɗaa <hesitation> waawaa bonnande heddiiɓe ɓee.